A mia mi piàcinu li famigghi granni perciò si avissi a scègghiri si èssiri figghiu ùnicu o aviri vinti frati, scigghissi d'aviri vinti frati. Chissu pirchì ni putemu aiutari unu cu l’àutru e nni li jorna di festa semu chiossai p'addivirtìrini. Aviri la famigghia granni è mpurtanti p'aviri forza sia nni li mumenti beddi e sia nni li mumenti brutti.